Marefuwel to lati e nder diyam latiɗi ta yottake fu <noise> wayla londe muɗum ngam ta famuɗun ko ta yiɗina mun goɗɗum wayla londe mun. A tawan e nder majjum <noise> marefuwa no anndirta e octokos e tawa e wodi e liɗɗi gon. Liɗɗin ɗin ta yottake ɗun sai njaha ɗi bayliti londe majji. E wodi fa hannde e wodi goɗɗum ko wi'ete skuyji konɗon no nder diyam tawata, un ɗon e wayla londe muɗum ngam <noise> majjina gonɗo nafigo ɗun.